A a, woɓɓe laatoo cuɓeteeɓe, woɓɓe boo laatoo cuɓayɓe, non haandi. To ɗum heɓi cuɓeteeɓe, ɗum heɓa cuɓayɓe. Nyannde cuɓol, cuɓayɓe mburtoo, cuɓa cuɓeteeɓe.